कोदई के बाद आलू ल बिछा के रख देह से ओपर जहां हवा आत जात हे। आऊ आलू ऐसन जगह म रखना चाही जहां कीड़ा मकौड़ा न घुस पाएं आऊ दुसर चीज ऑक्सीजन हो गाइस हवा ओवा बंद कमरा म नि रखना चाही। ऑक्सीजन के कमी होए से आलू खराब हो जायल आऊ दुसर चीज बंद आऊ टाइट बोरा म नई रखना चाही आलू ल जेकर से ओमा करियापन न आए।